Chinape ñavaeva tembiu jaeko patopekin sopaguan, toku, picante, rollito, sonti, pollo jaeramiñovi viaosis vantan kuae jae tembiureta <noise> jeengatu oyeapo <noise> esa guinoi jeta <noise> kaovireta ,mbaeti mbate <noise> jokope yau jëëvaereta misi yae yau